बियर <noise> एक नशा देहना पेय पदार्थ हे जेहका स्वाद उत्पादन, प्रयोगके हिसाब ति अलग अलग करसिकत होइ । बियरमे हम्मर एल बियर, लागेर बियल आउर अन्य बियर हैं जेहमे कुछ <hesitation> नाउँ पिल्सनर, अम्बर, लागेर, बेलगेएन, आलेट, ट्रावेट <noise> बियर, सोर बियर, हाइब्रेड बियर आउर जौ के बियर, गेंहुँके बियर हैं । यि स्वाद अनुसार फरक फरक रहता आउर यहके स्वाद <noise> अनुसार हमरे अपना हिसाबति फेर उपयोग करसिकत होइ । काहिककि बियर हम्मर तेहना फाइदाजनक फेर आउ नोक्सानदायिक फेर हे । ज्यादा पिबो तौ नोक्सान हे कम पिबो तौ दबाइके फेर काम करता ।